Mijery filma mampiomehy a no ti- no tiako kokoa satria afaka mihomehy tsara ianao, mahazo fifaliana ary afaka mizara zany amin'ny olona zay miara-mijery aminao eo; satria raha mampalahelo no jerenao de manjary mitomany ianao a ao anatin'zany.